تُساں نا کوسشن اے دا کہ ایک اچھی زندگی نا کے مطلب زہ۔ جیڑا نہ مطلب اساں نیاں ساریاں خواہشاں پوریاں ہونییاں۔ اساں کی ایک اچھی تعلیم لبنی زی۔ اساں کا من پسند دوست لبنے زے، اساں کا من پسند کھانے لبنے زے، اساڈی فیملی اسا کے نزدیک سپورٹو زی، اسا کنہ سپورٹ کرنے کہ اساڈی بچے بڑے کبار گئے زی۔ اساڈی نزدیک تے ایک ای اچھی لائف زی۔ اساں کا دوست اچھے اچھے لبے وے۔ اساں کا یونیورسٹی وچ ٹیچر اچھے اچھے لبے وے۔ اساں کا یونیورسٹی نے اندر سبجیکٹ اچھے لبے رے۔ اساں کا ٹیچر نمبر دے شوڑنے اس اس اچ خوش ہونیا۔ اساں کا کوئی اسائمنٹ ریلیکسنگ اسائمنٹ ہونی ری، مطلب جس اچ اساں کا پورے پورے نمبر لبی اچھن، اس اس اچ خوش ہونے آں۔ اساڑے ایک ایکزام وچ نمبر اچھے ہونے زے، اس اس اچ خوش ہونیاں۔ لیکن خوشی نا مطلب کوئی وی ایک سپیسیفک ڈیفینیشن نیا کری سکنے کہ خوشی کے زی۔ خوشی مطلب انسان مختلف حالات وچ مختلف طریقیاں کنے خوش ہونا دا۔ اس نے ہر کسی نی خوشی اپنی خوشی ہونی دی کہ پتہ جنہوں ماڑے جڑی خوشی ہوئی، وہ تو ساڈی نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھنیوے، لیکن او ماڑے نزدیک بہت بڑی خوشی دی۔ او جس لے میں ایک خوش وین، او ماڑے نزدیک ایک اچھی لائف ہو، گوڈ لائف ہوئے وہ ماڑے نزدیک جس اچ میں خوش وین۔ لیکن اس اپنے جسلے پیرنٹس نی ہسٹری اپر دکھاں تھیاں اباؤ اجداد کہ تہ اناں نی خوشی کہ ہونیاں سی کہ مال مویشی ہونا چائنہ بصرا، فراساڑے اپنے بڑے بڑے کھیت ہونے چائنے، کھیتانے اندر فصل ہونی چائنی، سیزن نے حساب کنے فصل ہونی چائني، جوہے نہ گندم نی باری ہوی تہ گندم ہونی چائني، لائک اساڑے دادیال اے ساڑا جیڑا دادیال اسا اوتا چالی چالی پانچاں پانچاں من فصل ہونی ہونی اسی اس دور وچ، تہ اے کوئی اتنا بڑا ڈیجیٹ تہ نہ لیکن ایک گرائنیاں دا رہی اتنا کر رہے آں، اوئیناسا تہ اے وی بہت بڑی گل دی۔ فر اناں کا تازی سبزیاں چائني ہونیاں، اپنی سبزیاں اگانے سے، ہر چیز اوناں نیاں اپنی فریش فروٹ ہونے سےاوناں نے اپنے کھانے اوناں نے دیسی دیسی کھانے ہونے سے، ساڈے آباؤاجداد نے دور وچ اے ساری چیزاں ہونیاں سیاں، اناں نے نزدیک ایا خوشی ہونی اسی۔ اناں لوکاں اس طرح اپنی پڑھائی اوپر دھیان نیا دیتا، اور باقی چیزاں نہ اوناں اناں دیھان نہ سا اتنا، اناں ںہ بس اے آسا کہ ساڈی بس صحت اچھی ہونی چيني، باقی اتنا کوئی گل بات کیتا ناں لوکاں کی نہ اتنا کوئی انان نہ سا، بس محدودیہ ہونے آسے، کوسا کی نہ اتنا انّا گنّا نیا بولنا چالنا نیا، بس اپنے گھراں اچ ہونے ہونے آسے، گراۓ والے آپے تو ماشاءاللہ انں نے بہت اچھے تعلقات ہونے ہونے لیکن باہرا نے گسکنے انہاں نی اتنی نہ سی ہونی کہ باراں نے ملکاں اچ گچھاں اتوں گچھیں نوے نوے لوکوں کے ملاں، وہاں ساڑے نزدیک تے ایسی نا آسٹ نوجوان نسل دیاں کہ آس آنے آں کہ اس پاکستان مڑا باہر گچھاں، باہر گچھیں اناں کنے لوکوں کنے راں۔ اناں نے لوکاں نہ لیوینگ سٹائل اپنا، آس اپنا پولی اننے جسلے اوناں نے لیوینگ سٹائل وچ گنّے آں اُٹھی تہ۔ دو ایک اور گل سی جسلے ایک دیہاترا بچہ پڑھے نی گلا باہر نکل ناس شہر نی طرف تے، اوناں اپنا لیوینگ سٹائل اس حساب گنی چینج کرنا۔ شہری بننے نیں کوشش کرنا۔ لیکن اس نے جڑے پیچھے پیرنٹس ہونے دے او اس طرح نے گرومنگ محول وچ بڑے تہ نیں ہوۓ ہونے نا۔ اناں نی سوچ ایک محدود سوچ ہونی دی، لیمیٹیڈ سوچ ہونی دی۔ تے او اپنے بچیاں کا اے نظر کنے دیکھنے چاہنے ہونے۔ لیکن بچے فر جس لاہ آئیوں نا دوردا ٹکنالوجی نا دوردا۔ جیو جیو ٹکنالوجی چینج ہونی بچہ اپنے آپ کا چینج کرنا اگر او سیٹی نے اندردا تے۔ جس لاہ سیٹی نے اندر رہنیل تہ بہت سارے لوگوں کنے اٹھنا بھیجنا ہوناں دا۔ اساڑے اپنے دوست یا ایا ہونے سے کوئی ای رہنے کوئی کو رہنے۔ ہر بندہ نی اپنی ایک پرسنالٹی ہونی دی۔ جسلے آس اپنے مطلب اپنی جڑیاں ساں آس دوست اناں وے بنانے آں جناں نی گل بات آساں کنے ملنی جلنی وے۔ جناں نی سوچ آساں کنے ملنی جلنی وے۔ یہ جیہ دوست آس نے اپناونے ہیں. اساڑی سوچ کی اور وے اس مشرق واں اساڑے دوست مغرب ون، ایا جیڑا لوکوں وچ اسنے اٹھنیاں بیٹھنے فر ایا جے لوکوں کنیس جسلہ اُٹھنے بیٹھنے تہ فراساڑی زندگی اپر یہ ایک منفی اثر پینادہ۔ اس دلی طور اپر خوش تہ نی ہونے لیکن اناں کد تہ اے دسنے کہ اس خوش دیاں لیکن خوش نیاں ہونے۔ کیونکہ اناں نہ رہنا سینا تورطریقے، اس بہت زیادہ امیر لوکاں کنے ہوئنے آویج سکنے۔ اور غریب لوکوں کنے وی مطلب ایک دم اس نیا ایڈجسٹ کری سکنے۔ کوتھے شادیاں نی گل اٹھی اچھا تہ اساڑے پیرنٹس دیکھنے کہ اچھا جنگت کے کرنا دا۔ پاہاڑی زباناں اچ اس لڑکے کی جنگت آخنیاں، ٹھیک اے۔ تہ جنگت کے کرنا دا، اس نی مطلب تعلیم تھئ۔ پہلاں تہ جو چیزاں نہ سئ ہونیاں بس اپنے گھراں ای چائدینیاں ہوناں سے۔ کوئی پھپی نہ بیٹا دا اس کنی شادی کرائی شوڑی، کوئی ماموں نہ بچہ دا اس کنی شادی کرائی شوڑی۔ لیکن ہن اے دا کہ ہن تھوڑے تھوڑے اساڑے پیرنٹس وی ایک اوپن مائنڈڈ ہونے جلیا زی۔ کیونکہ جس لے اوناں نے بچّے باہر گنے اٹھینا پڑے گا۔ او فر مڑی گچھی لکچر شکچر اچھے خاسے دینا رہنے کہ اس، ایا جو لوکا رہنے آ اس طرح نہ لیونگ سٹائل دا۔ اس طرح نے او رہنے ذے۔ تہ فر اوناں کا دسنے کہ ایک اچھی زندگی ای ہے دی کہ اس لوکوں کنے گھلاں ملاں باہررہنے لوکوں کنے ملاں جلاں۔ جس لئے اسی بو سارے کلچر نے مختلف کلچر نے لوکاں کنے اس ملنیا تہ اساڑے اندر ایک بہت ساریاں چیزاں اس طرح نیاں نوی نوی آنیاں جیڑیاں کریٹیویٹی اساڑی بڑھنی جلنی. اساڑیاں اس طرح نی چیزاں ہونیاں کہ اس نوی نوی چیزاںں سکھنے آں۔ تہ فر پیرنٹس دسنے آں۔ تہ فر پیرنٹس اساڑے اس نے مطابق ہوئی یا ے ذے۔ پیرنٹس فر اساڑے اس طرح نے رشتے لوڑنے آ ساڑے گلا کہ۔ اچھا ساڑی بچی گریجویشن کیتی دی تا اس جس کنی شادی کروانی اسنی۔ تہ او وی پڑھیا لکھیا ہونا چاہینہ دا۔ اساڑی بچی فر توڑا گچھی او خوش رہ۔ جس لےاس کا اسنے مطابق لیول نا اس کا بندہ لبل دا تہ اساڑی بچی خوش رہ۔ لیکن بعض ٹائم اولاد نے اپنے ڈیسین ہونے۔ پیرنٹس نے اپنے ڈیسین ہونے۔ لیکن پیرنٹس اساڑے آپ چاہنے کہ او پڑھیا لکھیا ہوے، اساڑی کوڑی اگر پڑھی وی تہ جنگت وی پڑھیا ہونا چائنا دا۔ تہ فر اس نے مطابق کر رہے زے۔ جلے فر شادیاں تا ہوئی یانیاں مطلب ہن اساڑے پیرنٹس بولڈ پیرنٹس تہ بولڈ مطلب کوئی بہت اس سینس اچ نیا ہنیا، تھوڑی اوپن مائنڈیٹ آخی سکنے ہو۔ شادیوں کروانے آلی اسے مطابق جیاں مطلب اساڑی ایک اپنی گروومنگ ہوئی زی۔ ایک اساڑی ایک اچھے لیونگ سٹائل وچ گرومنگ ہوئی زی۔ ایسا نیہ کہ اساڑے اندر والے بہت کوئی ٹپیکل مائنڈ سیٹ نئ آسے۔ اناں نے جیڑے پیچھے اسے تھوڑے اس طرح نی انہوں کنے اسیاں چیزاں لیکن اساڑے پیرنٹس ائ آخیا جیڑیاں چیزاں اساں کی نی لبّی سکنیاں اساں اپنی اولاد کا دیندے۔ ہن اس جس اس جس سٹیج اپر تھے ناں اس آخنیاں کہ اساں جیڑیاں چیزاں نیا لبِّی سکنیاں۔ اس آنے والی جنریشن کواوچیزاں دیاں. تے اپنے بچیاں کا اس طرح <hesitation> نیچی فیسلیٹیزہ سنوں کا دیان کہ انوں کنے لوگ ملین اناں کا نوا ایک ریننگ الا سہولت ملے جتن جسلے باراں اے دولوکوں کنے بیجلے اٹھلے گلاں باتاں کرلے تہ او ایک اے چیز اناں نے اندراچھا اناں نے اندر ایک طریقہ سلیکہ اچھا لے۔ تہ جدوں فر ساری چیزاں اساںڑیاں اچھیاں ہولیاں اساں کہ ہر چیز اس طرح نی لبنی اول اس بہت زیادہ امیر گھرانیاں توں تعلق تنیہاں رکھنے کہ اساں کہ جی اساڈے اببو اساڈی گلا کوئی بی ایم ڈبلیو رکھی دی یا پھر کوئی وی ایٹ گاڑی رکھی دی جیڑی اساں بئ یونیورسٹی تاں پک کرنی ہوسٹل وچ گنی ہوسٹل نہ موڑی پک کرنی یونیورسٹی کھڑنی۔ اس طرح نی لائف سٹائل تہ اساڑی نیا کچھ اتن لوگ تھے وی جڑے سپیشلی برگر عوام جڑی اسلامباد نی عوام دی۔ اناں نہ لائف سٹائل تاں بہت اچھا لائف سٹائل دا بہت لیویش قسم نا لائف سٹائل زا۔ اس طرح نہ تاں اساڑا نیا۔ لیکن اساڑے پیرنٹس اساڑے لئی ہر ممکن کوشش کیتی کہ اسا اپنے بچیاں کا بہتر سے بہتر دیاں تاکہ اساڑے بچے احساسِ کمتری نہ شکار نہ ہوین۔ اسا وی کوئی مطلب اس چیزے نہ دکھ نیا کہ اساڑے ماں باپ اساں کڑے اے چیز نئ دیتی اے چیز نئ دیتی۔ اناں تھوڑا دیتا صاف ستھرہ دیتا اچھا دیتا اناں اساڑی ذمہ داری اییاں کہ اس اناں نی خوشی نی گلہ کے کے کری سکنے آں۔ اس ہن پڑھے لکھے دے اں۔ اساڑی کوئی اچھی اساڑی اچھی کوتھے جاب ہوئی گچھے، اپنے والدین نی خدمت اس طرح کری سکنے جس طرح ایک صحیح معنی وچ انسان کا کرن چائینی۔ ظاہرہ خدمت اے ہن، اے تاں نیاں بس کھانا بنائی اناں کی دیتا، اے خدمت یہ نئ ہونی۔ اے تہ ہر انسان دوا ایک انپڑھ انسان وی کرنا، اساں ویچ تہ پڑھے لکھے ویچ فرق ہونا چائنا نا۔ اس پڑھے لکھیے سیاں، اساں کا تعلیم کمپلیٹ کتے تو بعد اساں کا اک نوکری چائینی ہونی زی۔ ہر انسان کا ایک ناں جینے نی کلا پیسے نی ضرورت ہونی زی۔ اے کوئی اک آم گل نی کہ اساں خالی اسا پڑھی گیاں تہ اسا کا پیسہ چائنا۔ ہر دوے بندے جینے نی کلاں نہ اسکی پیسے نی ضرورت دے۔ کیونکہ تساں پتہ ای دا ساڑے ملک نے حالات کیاں جے دے، جس طرح فیسلیٹیز اتھے تہ نی آں۔ جس طرح باہرا نہ ملکاں ای تھیاں۔ اے تاں نائن ٹو فائیو جاب کروانے دے، صبح دس رہا راتی آٹھ تک کروانے جاب یا صبح نو رہنی شامی پانچ تک کروانے۔ تہ سٹ کہ دینے دے، وی ہزار روپیہ دینے دے، مطلب نو گھنٹے انسان ایک ڈیوٹی کرناں دا تہ کتنی سیلری دینے اس کا منتھلی وی ہزار دینے دے۔ یا تہ جیڑے بلکل فریشر ہونے دے تہ اناں کا تہ بلکل دینے نہیں۔ اناں کا تہ فری رکھنے کوئی پہلے دو ترے مہینے اناں ںی ٹرائل ہونی زی، اس توں بعد گچھی ہنے دی۔ فر آہستہ آہستہ بندہ گچھی تھوڑا اوپر گنا دا، جسلے تھوڑی اسنی سٹرونگ حالت ہوئی انی زی۔ تہ فر گچھی او اپنے پیرنٹس نی اس طرح نہیں خدمت خاطر کرنا دا. اساں نے ملکہ اچ اس طرح وسائل نی کہ ایک دم بندہ گریجویشن کرے تہ اس کا ایک دم بہت اچھی جوب لبی اچھے۔ اور اس طرح تعلیمی نظام وی نئی ہے کہ بہت اچھے یونیورسٹیاں تا تھیوں اچھے یونیورسٹیاں ہیاں لیکن اس طرح نی وی نئی آ کہ ایک دم گریجویٹ ہوئی اچھے اناں نے گلا بہت بڑے، بڑے بڑے کوئی جاب ہے یا کوئی بڑے بڑے بزنسز ویں جناں وچ بندہ اپنے آپے کا انویسٹ کرا۔ بزنس نی کلا تہ انویسٹمنٹ وی ہونی کافی۔ اس طرح فرانویسٹمنٹ تاں افورڈ ت نیو نہ کری سکںے اتنی زیادہ کہ ہاں جی اسے تی انویسٹمنٹ لانے آں تہ ایک دم تاکہ اسے ریونیو بھی لبی اچھے، پروفٹ آساں کا اساڑی انویسٹمنٹ تو دوگنا آساں کی پروفٹ لبے۔ اے ساریاں چیزاں تہ بعد نیاں گلائیاں کہ اساڑا فر جسلہ آساں اخنا کی تھوڑا زیادہ کرنے کریں فر آساں نی اکھاں کہ بہت زیادہ لبے اساں کا۔ فر اس گچھی اپنے آپ کا خوش دیکھنے چاہنے آں۔ انسان ویسہ خوش تہ کسے حالت وچ نئی اونا لیکن انسان کا دیکھا جائے تو کچھ اس نیہہ لیمیٹیشنز ہونیاں کہ اتنا تک اساں اے چیزاں ہوین تہ خوش ہوئی سکنےآں۔ ہر بندہ تنیا اس طرح چاہنا لیکن کچھ جیڑے سمجھدار لوگ دے او اپنی تھوڑی اے جیڑیاں چیزاں ضرورتاں وی اننی پوری ہوئی اچھن تہ او خوش ہوئی انے سہ کہ اچھا ٹھیک ہے اے ماڑی خواہش اسی کہ میں فلانی یونیورسٹی را بی ایس کراں، اس بی ایس کری شوڑیا. تو اس نی خوشی اوتھاں تک ای اے زی کہ اہناں ٹھیک ہے بس میری ماڑی ایک مین خوشی ائ آسی، باقی اگے میں کہ کرناں کہ نہ کرناں او اگلی کہانی زی۔ لیکن ماڑی خوشی اسی او ماڑی خوشی پوری ہوئی گئی۔ لیکن خوشیاں نہ وی کوئی ایک مول نیا کہ ہر انسان چاہنا کہ میں کا اے خوشی لبے اس تو بعد میں کا مڑی اے خوشی لبنی چائینی۔ جسلے انسان خوش ہونا تہ او ایک انسان نی اچھی لائف ہونی زی، انسان نی باقی انسان اپنے پیرنٹس کا جلے خوش کرنا تہ اس کا سب تھو زیادہ خوشی ہونی زی۔ اساڑے جسلے ماں باپ ظاہر ہے ہن اساڑے ماں باپ بوڑھے ماں باپ زے۔ او جلے اناں کا جسلے اس خوش دیکھنیاں تہ اساڑے دلہ وچ ایک خوشی پیدا ہول۔ اساں اہنیاں کہ واقعی اساں کسے جگہ اپر اپنے آپے کی انویسٹ کیتا سا تہ ایناں نی خوشی اس دیکھنے چاہنیاں۔ تہ ماڑی وی ائے خواہش دی کہ ماڑے ماں باپ زندہ وین اللہ اوناں نی زندگی لمبی کرے۔ اوناں نے زندہ ہونے ہونے اے ماڑی اک اچھی جگہ سیٹنگ ہوئی اچھے تاکہ میں جتنا میں اناں میں اوپر لایا میں ایٹلیسٹ اوناں کا اتنا تہ نیس دے سکنی لیکن اس نہ کچھ حصہ تہ میں اوناںں کا دئے سکنیوس تہ <hesitation> جسلے میں انواں کا مُڑی اوچیز ریٹن کرین جیڑی اناں میں اوپر لائی زی وسائل لائے زے لائک جتنا پیسہ اناں ماڑی اپر ماڑی پڑھائی اوپر لائا میں انقں کا ادّا حصہ ہنا نہ ادّے تھوں ادّا حصہ وی اناں کا شائد ریٹرن نہ کری سکنا لیکن ماڑا خواب زا کہ میں پورا اوناں نی ریٹرن کری سکاں. ہر انسان نے خواب بونے سے۔ ہر انسان نی خواہشاں ہونیاں۔ انسان طبی جا کہ ایک اچھی زندگی جینا اور اچھا سکون محسوس کرنا جسلے اس نے پیرنٹس خوش ہونے سے تہ۔ پیرنٹس نی گلہ اولاداں جسلے بڑی ہوئی جانیاں اولاداں تہ لگی ہونیاں لیکن کوئی اولاداں تہ پیرنٹس کا اس طرح نیاں ٹریٹ کرنیاں۔ بعض امیرزادے ایسے وی ہونے کہ اناں نی جیڑی بیگمات ہونیاں او اپنیاں سسریاں کنے۔ ظاہراے اساڑی ماں باپ بوڑے ہوئی انے اساں ناں کا کتھے پھڈی تہ نیا سکنے ناں۔ اس کہ نہ جی اس ماڈرن جیاں تہ اساڑے ماں باپ ایک بڈے ماں باپ زے۔ یا فر آخاں کہ انپڑھ زے۔ اناں کی سمجھ نی آنی تہ اناں کا اولڈ ہاؤس اچ بیجی شوڑاں۔ بل اے تہ اے دیکھیا جائے پاکستان نے اندرتہ اے چیزاں وی تھیاں۔ کیونکہ اسا جز ڈرامے دیکھنے آں ناں, ڈرامیاں نے اندر ائ چیز ہونی زی کہ موسٹلی اس چیزا کا ریپریزنٹ کر رنے ہونے کہ اناں نیاں اولادوں بہت اچھی پڑھیاں لکھنیاں، باہرے ملک اورہ گچھی پڑھی آنیاں اٹھی۔ فراچھی اپنی شادی اپنی مرضی کنے کرہیاں فرشادی کیتے تو بعد اناں نیاں جڑیاں ہنیاں بیویاں او بلکل اناں نی ماں وے کا نیاں پچھنیاں۔ نہ اناں نی ماؤ کا پوچھے نہ اناں نی پیو کا پوچھے۔ پوچھے نہ مطلب جو تہ نی آ کہ تُس ایک نوکر بنی اناں نے اگّے پچھے پھرین پی اچھو اے گل نی۔ لیکن جس طرح تُس اپنی ماں باپ کا ٹریٹ کررے ہو نا کہ اے ماڑی امّی دے اے ماڑے ابّودے اسے طرح تُس اپنی ساس امی کا وی ٹریٹ کرو، ساس سسراوراں کا وی ٹریٹ کرو. تہ فر توساں ایک بہو اور ساس نے درمیان اس طرح نہ ریلیشن نیا انا کہ اس اے ماڑی ساس دی اے ماڑی بہو زی۔ ساس کا وی چائینا کہ او وی اپنی بہو کا بیٹی نی طرح ٹریٹ کرے اور بہو کا وی چائینا کہ او اپنی ساس کا اپنی ماں نیں طرح ٹریٹ کرے۔ جس طرح اساں اپنے ماں باپ نی گلا لگے ہونیاں اناں نی خوشی نی گلا لگے ہونیاں۔ اسے طرح اپنے ہسبنڈ نے ماں باپ نی گلا وی اس کراں تہ اساں کا کوئی مطلب شرم نہیں محسوس ہونی چائنی۔ تہ لیکن اتنے نے لوکاں نہ اج کل اخنا جو سٹائل تنیا لیونگ سٹائل او آنے کہ جی اس بہت پڑھے لکھے سیاں۔ بہت اچھے گھرانے را تعلق رکھنے تا اساڑے ماں باپ ان بڈے ہوئی گۓ تہ اناں کا اولڈ ہاؤس وچ بھیجی شوڑا۔ اولڈ ہاؤس وچ اپنے پیرنٹس کا شفٹ کرا شوڑنے تہ نے لوگ۔ اے چیز بہت غلط دی۔ دیکھو جنہاں ماں باپ اساڑی خوشی بچھے کہ نہ سہ کیتا۔ اساڑے فیوچر بناۓ نی گلا اناں جو نیا دیکھیا کہ اس کیے جے حالے اچ رہنیاں۔ اناں اپنیاں بہت ساریاں قربانیاں اساں پچھے دیتیاں۔ اپنی صحت کا نیا مدے نظر رکھیا کہ اساڈی صحت خراب دی تہ اساڑی صحت خراب ہوۓ نہ بچے اپر کوئی اثر نہ پہ۔ اناں ہر ممکن کوشش کیتی کہ میں اپنے بچیاں کا بہت اچھی لائف دے سکا۔ اناں نی <hesitation> بدولت کنے اس اتنے دور پہنچیاں۔ آگے پیچھے اس اوناں کا جس طرح اوناں نی باری اچھے کہ اس اناں کا ریٹرن کراں کوئی چیزتہ اس نے بدلے اس اوناں کا اولڈ ہاؤس پیجی شوڑا تہ جدو بہت غلط گال دیاں. اے چیزنی ہونی چائنی کہ سب نے پیرنٹس کنے اس طرح نہ ٹریٹ کرا، جسلے او بڑھاپے اچ گنے اٹھی۔ بڑھاپے اچ ہربندہ کسے نہ محتاج ہوئ انا دا۔ تہ اس کا بیٹے نیں شدید ضرورت پینی، بیٹیاں تہ خیرشادی شدہ شادی کری تہ دوئے گھرگنی اٹھی، لیکن بیٹے نی شدید ضرورت پینی کہ اساڑا بچہ اسو کول وے۔ بیٹا اس طرح تہ نیا کہ بیٹا گھرای اے تہ نہ بیجی سکنا، بیٹے نیں پیچھے جیڑی وائف ہونی اس کا جائے نہ کہ کنٹرول کرے گھرا کو اس طرح کری کہ اپنی ساس امی کا اچھی طرح ٹریٹ کرے۔ اواگر بیمار زی تہ اس نیں گلہ اس طرح نیں ٹریٹمنٹ دے جیاں اساں اپنی ایک ماں نیں گلہ دینیاں جس طرح اساڑی ماں بیمار ہوئی اچھے کتا تہ اس اتنے پریشان ہوئی ینے۔ اس طرح ایک چیز ہونی چائینے کہ بہو نے درمیان ہونی چائینی، اس نے مائنڈ وچ وے کہ ماڑی ساس بیمار دی، اس کا اچھے ٹریٹمنٹ دیاں، اس کا اچھے اسپتالہ را علاج کروے جسلے پیرنٹس بڑے ہوئی ینے تہ اناں نی او اک بچے نیں طرح ہوئی ینے سہ لائک اوناں ناں ذہن اس طرح ہوئی ینا نہ کہ جیویں اک بچے نہ ذہن نے ہونا ضدی، پر بڑے جیڑے پیرنٹس ہوئی انے جلسے تھوڑی اولڈ ایج وچ آنے اٹھی تہ او تھوڑی چڑ چڑے پن نے شکار ہوئی یا ے سے۔ جس لے او چڑچڑے پن نے شکارہونے دے تہ فر آگے وڑ ڈانڈ رولا ای کری شوڑنے، آساڑے پیرنٹس وی اسا کا کری شورنیا ڈانڈ رولہ لیکن اس نہ مطلب جو نیا کہ اناں اسا کا ڈانڈ کری شوڑی تہ اس روسی بیجیوا اس طرح نیا کرنا چائینے۔ اسے وجہ توں فر لوگ اناں کا اولڈ ہاؤس وچ پیجی شوڑنے۔ اس طرح پیرنٹس کا بلکل نیا ٹریٹ کرنا چائینا۔ انہوں نی خوشی وچ اسا کا بھرپور شامل ہونا چائینا، اناں نی خوشی پچھے اساں کا بہت کچھ کرنا چائینا، اساں کا اپنیاں ساریاں قربانیاں دینی چائینیاں۔ کیونکہ اناں اساڑی خوشی پچھے بہت بڑی قربانیاں دتیاں سیاں۔ فر اساڑا ایک ماننا دا کہ اساں کا وی اناں کا ریٹن کرنا چائینا۔ اگراس اپنے جلے بیٹے اپنے ماں باپ نہیں گلاں نئ نہ سوچے لائے تہ اناں نے جیڑے اگے بچے ہو لے نہ، او وی اسے طرح جسلے بڑے ہولے تہ او اناں کا اولڈ ہاؤس وچ پیجی شوڑ لئ گیا یا اناں نی کوئی خدمت خاطر نئ کرا لاۓ۔ نا فرمان اولاد بنی یانے زئی۔ جدوں توس آپے ٹھیک ٹھاک ہو لیو نا آپے فرمانبردار ہو لیو تہ ساڑی آگے اولاداں وی توساڑے جیہیاں ہولیاں، توساڑی خدمت کر لیاں، توساڑی فرمانبردار ہو لیاں۔ تہ لہٰذا خوشی ایا ہونی سی انسان نی کہ اچھی اس کا لائف اسٹائل لبیہ اچھا رہنے نی گلا جگہ لبیہ اچھا مکان ہونا چائینا، اچھا لباس ہونا چائینا، اور باقی ہوسپٹل نیاں سہولتاں ہونی چائینیاں، ہر چیز اس کا مطلب جسلے جسلے او وش کرناں جس چیزا نیں اس کا اس سے ذیادہ بہترانسان خوش ہونا اس مومنٹ پہ، تہ لہٰذا خوشی نہ ویسا کوئی مول نیا، خوشی انسان کا ہر طرح نیں ہونی، نکی وی ہونی، بڑی وی ہونی، کوئی ذرہ ایک وی گلہ را ہو انسان بہت خوش ہوئی یناں، کسا کسا ٹائم شاید اس کا بہت بڑی خوشی لبی اچھا تہ اسی لی شاید او پریشان وے، کیونکہ سارے حالات ہونے نہ کہ توساڑا دل نہ اگر موسم ٹھیک نیاں نہ تہ توس کسے وی طریقے نے اگے کسے چیزا کا او کی انے او کری سکنے انٹرٹین نیو کری سکنے، لہٰذا آپ اپنا وی خیال رکھو، اپنے چاہنے والیاں نہ وی خیال رکھو.